<noise> Pingouin malôha mipetraka am'pôle nord na am'tany manintsy be misy lagilasy io malôha ay hôditrin-jare zany tsy mitovy amin'ny hôditrintsika olombelogno, hôditrin-jareo mahazaka raha manintsy avy ake koa zare misy vôlo misy vôlo zare miaro am'zare manintsy, tsy tonga de hôditra fa mbôla misy vôlony avy akeo zareo geda m- maventy zareo, zany hoe ôl- matetiky ôlogno matetiky raha geda io madigna nintsy, magnan-jany.